Ny fitaovana hitako amin'ny kiraro mahasamihafa ny kiraro dia ny faladiany dia ny vatanany dia ny ao agnatiny. Izay fotsiny hitako fa tsy mahita marobe ankoatran'izany aho.